Una costumbri mu curiosa en Dinamarca es la de çaleal pratus ena puerta delos amigus i la familia ena Nochi d'Añu Vieju. S'izi que quantu más pratus ena puerta pos más suerti tendrá el hogal pal añu. Estu velequí es una muestra de cariñu i deseus güenus pal añu qu'emprencipia. Lo güenu es que endispués de cenal i hateal-si pos no tienin de tienin de fregal los pratus. Los agarran i se van de casa en casa hondeandu-lus. Es una costumbri güena, lo que passa es que se quean sin loça i al día siguienti ai de dil a mercá-la.